Maths, boi mɛ, science bɔna, social studies bɔna, <noise> ICT bɔna, English bɔna, Gurenɛ bɔna, pre-technical skills bɔna, pre-vocational skills bɔna, Religious and Moral Education bɔna, our world our people bɔna.